فجاب المنظار مالو وقعد يفحص هذا النجم ويغشع اشنو هو وقام يسجل ملاحظات ويكتب الابعاد وجاب اجهزا وقاس الضو مالتو بعدين بلغ المسؤولين مالتو عنو وبعدين عطونو جائزة لهذا الاستكشاف